देखो सा हुकूम अड़ी बात हवा के मानक अलग-अलग प्रकार रा नाट रा प्रयोग करा हां जस्यान के कोई दरवाजा मा लगावण वास्ता वॉइस और जगा लगावण वास्ता हवा है। एणी मानक अलग-अलग तरीका उ काम मा लावा जासा मा कोई मसीन मा कोई दरवाजा मा और वी अलग-अलग जगा माता लेया करा है।